Ejuí kié’ exin martíillo ´mo ebótá’ jö, juí kié’ ere bóra ere bóra käá dsoo’ ó kää. Dsoo’ ´mo kää, tá jiⱥⱥ’ kié’ ‘nⱥⱥná ere óorá jý ñí töóö ejö juí kié’ martíllo jö. Martíllo jö kö ekö dsa i bíi jmóo tá kié’ kö, ekabo ‘mo iⱥ kié’ ekabo, jmóo tá’ jy jésy tá’ kuⱥ iⱥⱥ’ kién tá’ jmóo tá’ jy syy, jy lýy’ jy, jiama maa jmí gá xin gá jý jmóó tá’ dsa i káa’ kuⱥ iⱥⱥ’, ejö juí kié’ exin ´mo edseli bó jö, ebótá’ la kää jé jmóo dsa tá.